No fakka no sanne huna no fakke e hani e tijjita nyamde fu cuddu nyanden fu cuddu fini. En fuburoɓen jehen cuden jehen no watta ko tawen gatte lamidon mo ngidden, lamodo mo koliden. Mo anndu den nafa en gollanan en